देखो सा हुकूम अडी बात है कि अपन कॉफ़ी गरम कर ना वाली मसीन ना कॉफ़ी मेकर केया करा हा एणुबापा चाय बे गरम कर सकी हा। और कॉफ़ी गरम कर ना वास्ता बईं आपा फ्रिजर डाल या करा हा एण कॉफ़ी मेकर ऊ कॉफ़ी बनावा जण मानक बौथ चव ऊ कॉफ़ी पीवा हा।